Pìe 'na bici cita, adata al maznà cun le rotelle, parei al a cuat rue, pöi t'ie faze vëddi cum a deu büté le man sül manubrio, pöi s'a va pa avanti, lu puse, lu faze andé ün po avanti e ën po ëndarera e cuande vëde che a cumincia a pìé cunfidensa con la bici t'ie gave pöi le due rue pi cite e chiel a va avanti da sul